اعتقد أنه <hesitation> الموضوع له جوانب <hesitation> مختلفة اعتقد ان حلها حل المشاكل على الارظ يجب ان يكون لها الاولوية عندنا قضايا مثل الفقر والتغيير المناخي والصراعات في نفس الوقت <hesitation> استكشاف الفضاء ممكن يفتح لنا افاق جديدة مثلا ممكن يساهم في تطوير التكنولوجيا وفي المصادر بس التركيز على الارض اولًا <hesitation> بيكون اولوية.